पहिली लोक खूप भावना सले, किद्यक तर तेंचे कड्ये ब नसले। गड्ये असलेले झाल्यार तेत भावांग शकतात असले। पहिली लोक खूप गरीबय असले। आता तस काय यां नं सगळा जग बदलला। आता लोक भावतात ती एक बरी गजल, भावतात मणण लोकांग डिप्रेशन हाळी खूप कमी झाला। आणि तेंका काय काय नवीन शिकपाकाय मेईता। आणि खूप किदे किदे पोलोंगुय मेईता।